Mi naatiray e naange, e lewru, mi jonngira e leɗɗe, e kaaƴe, e kaatane, mi naftira e tottoɓam, koo ndiyam ɓunndu, koo ɗaŋcaangol, kanjam mi jonngirta, mi yara, mi loona, ammaa see to mi siinii ɗam.